Ny tena fihinan'olo a Nouvelle Gelande agny fia afangaro ovy nendasy, <noise> fa tena tian'olo avao koa mihina ondry somary nasia ravimangitry, asiaasia karandraha mangitry reny, asia poivre a, asia thin, asia percily hanamangimangitry any ovy igny la atono amizay.